Nuja kue'e ja ka'ando gripa kue'edaayu ndu'a xuka'ando kueedaayu io hore xi'indo la'a yuku ta doctor tiuku ko io maa delicado tiuku io hore ja taajde yuku ja daakuiidiña'axi xi'indo ndiute viinxi jiaa xeeda´añu xeeda'añu ndiute viinxi porque xi'indo ja viidii y despúes xi'indo ja viixii ko ja ku kueeda'ayu ko io ma xemolestarña'a kueeda'ayu tiuku atiu xii diindo ja kuaá meeniinne ja toseendo ko maa yuku jaatajndo ndiaá kuja xeede io maa manera io vitnaa ja ndiuva'ando ko anuka'anu jiaani kuja ndaaniu'undo.